No sääntseq nõglalidsõq eläjäq nigu näütüses siiliq, näil ummaki nuuq nõglaq nuuq <hesitation> hindä kaitsõ as'aq. Ku tä tõmbas hindä kerrä, sis, sis ummaq nõglaq kõik ümbre, sis tä um nigu üts nõglakerä.